To mi jodan ha sare am wala lantarki je dubi gotel, mi jangan defte duddum ngam ittina am gewdum, to mi somi mi vurta yasi mi yaha ha sobiraabe am be derdiraabe am min joda min hira be mabbe ngam min seya chaka amin.